Bluush nac ni rau beñ ni nu ra lo nis sega rri ra manga pues rac manga ru rac manga cald ru colanrd, shiit kiash, shiit ptia ru llic manga rac manga te cald per nish rac manga ru este ba las beñ siel beñ tiop a pape tiop bsia yähe llic ne nihs rac manga nic nac ni ru ro lliú re lacha re pues siile nis nu pues ru ra manga roc nic nac ni numbea na re rau beñ ya- ya de este tiemp- tiemp sa na tiemp nicií na nu nis siú ra dosh nu lliú sheta ra manga na antes llaab nicií rru ra manga lo ra lagun roo ni nac roc roc nac ni ri nas beñ manga ri nas ra biñi manga chicane ru manga loga chicane raí manga rié manga lo ceil ra shan dé ru manga rié manga rsha seit rsha o ru sa ptia rselbeñ len manga chic chu manga len cuel chu manga len blab dú chic chu manga lo copte laá chicane roc gaí-gaí fua manga nic nac ni rau beñ re Na ni riet nis siú shilac shangai rni beñ sic mod bël rieñ ra manga shangai nic nac ni ried sa lo nis siú na ri nas beñ per na rshieb ne de- deplan rsheba manga porque solo bël ne per lagaac sa ni nac bel nac manga lla de raí manga rié manga shinish sa manga per a la gac maiñ llihuene maiñ a lo nis siúne rau beñ manga sheta nac manga sa nac gue la na bël pa ne nu manga sanac bluuhs sa nac mojar sic nac scole manga per rau beñ manga si gac ru colandr llic manga ru shiit kiash ru ruñ ra beñ cald manga nish manga na manga ried manga china primer nis siú ni ried loga nac ni sied ra manga sied bluush sied ra lo ra mañe ni rau beñ este ra maiñ mnoshga rinas beñ con ra cos que rinas beñ ra mnoshega chic nic nac ni raí rac manga rebuel con este shan- shangai la manga na com re ra manga cue lliú china antes llet nis siú chicane nis siú nac ni rla ra manga len bies telad radosh chicane ritop ra beñ ra manga staal manga rbee depte cue lliú lo ra llúba rlana nis siú ra manga chicane ri ra beñ ra te stál beñ ri top manga chic ruñ ra beñ manga cald comid nish rac manga.